أفضل أكل أكلات تكون صحية حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على صحتي، فأكل أكلات مضرة يكون واجد مؤذي للجسم خاصة لما تقوم بأكل هاي الأكلات في الصباح الباكر تضر جسمك بشكل كبير وما تقدر تتحرك بعدها أو تسوي الشغل مالتك.